أكثر صفة تعجبني في الأفراد هي الصدق، الصادقين يخلقون جو من الثقة والراحة ويكون من السهل التعامل معاهم لما يتحدث الشخص بصراحة أحص إنو يعكس شخصيته الحقيقية، كمان الطي-الطيبة صفة مهمة للأفراد الطيبين فهم يهتمون بالآخرين ويكونون دائماً مستعدين للمساعدة، فهالمزيج من الصدق والطيبة يخلق علاقات قوية وصادقة.